South African tunnen incin tun inchi dib ede inaman ishian wollin jiratuu. Ishin amminen mavazi ishian woyya kwanzia irrana paka jal neketii. Inaman kun ishianen orrunen haorrete duran, inaman kun orru sagale ishin orret workifa, mahogofa, won tan orrete. inchin tun inchi duran <hesitation> inama ishian lila teseni. horri ishia irra gurreteni ,amminen hiorette, horri ishia irra gurreteni ,won ishin kabd dorgeteni dini ishiannen wolkas jirt <hesitation> dini krtistoati ,uislamunen hinkabd.